Eeh mi wawata ɓuutugo amma mi ɗo laanya keke miwooɗi keke ɗiga miɗo ɗuuɓi ɗaga ɗuuɓi sappo e jeego mi ekkiti keke nɗe haa jonta mi woɗi keke